Am dyi muke nga bdola tuga shi nga buke magham wa shata nga fan nu sonyi gwang <noise> nga shim tu bu magham ka da nga, <noise> nga ndoka tuga dung nga ye qusanggi ba nga qusonggi ba nga, nga ndola war wa nang zuki guma nga ndola tuga a nyi woi ku duma nggut ye chiti kume dyine magham bu wa shwata nga ku khama legume be dyinuke a shiranku, wa nuke na zuki guma pali, nga shim tuga buke magham ka shata nga fanu sondyi gwang ku jii bar fan gwanga dyinuke shinga qusonggi na bu wa ji ku ndu ma nggut ye chiti nu guma pali, bu wa wada tudi ma nu tala tudi ma gwanji wa nuke nga zuki day, yang bu dyinuke tuga ka shiki buke magham bu shata nga fan nu songi kwang wa nuke lagarkati shakh shachdi zuki <noise> bu lagargati romeku za magham wa shi alqawar labar barkondi nang shuu tang nu kunshe annabi ku baran buwa nuke a nje bularan bu bular balar bu magham shakh shakhdi, yang labar mar kandana a shikya balar bu yi baran gwanji ye khar baran dukku bu manva bu marfa avi me shambu dauda har yang ye khar baran nu jinbi shakh shakhdi. Nume maghamdi baran wa wut aa munka madyi kandi za shwata kya yi bu magham, nga ndola gammnga tuk tang zi buke magham bu shata nga a kashi ki kimdi tuga ba nga shi tunu nbau songi gwang nuge magham ka shata ki nga a kib bang mike a nje nga kharan bana nga kagudan kha tan dun guri, bu nga dung gun tu magham shata nga tu bootekhar ba ma a lar soro mi shikya a shata num yorang? do bota si shwat, ve a nyi jiva, guma pali magham vur balar baran nu bu khor yahukudeku yang nuke be nang nu maita da ku ba, sang maitara kasa ka guti khar tu magham kuma nu shir jire mu nake dyinu ke ka shata remi, vid dyine na nga wa nuke lagargati a barani buke magham wa dul nu nyifiri washipa toka buringdandu jire mbujeba kimemuta nshuwamon nu gwani katim yimba leedang kume buta wannang nga ni maghan ka tuk mundi baro bu dyiku muke ta gandan sheda magham ka shoro tume bu wa shi nanga yoro tuka gab to kuna da buta ji ma kuna magham nyiku kwa je khand nuke duka bwaki magham si. To ka shukha nu ge pur woro, to ka shu kha nu sararo tu kuna magham to ka da yitoro to zan na to ghut magham, duki anje ka but maghamdi bada wanni, fuda buta ghut magham bu magham washi dyinnuke ta ganga da ni yoro to ka kuma magham nu mero to kuma magham nu dyin me kharo toka kuna magham nu saroro nukun she yi yema nuke magham a shim duna si kume aa nun no shiki magham a tuk mudandi ka shata ro, nyeezaku dyinan sjhimki guma du aamim kap chinke ku gwa danari nake balar bang ye magham muke nga ma zuran kume wora nya zun kya nu menu nar zhiri ghari ghai ye magham ku yang a shiran ku warezindi jhireni to.